मी चडशे पिझ्झा खाईनां माका नका ते आवडानां पण जितक्या खबर आसा तेचेर सांगताय कि पिझ्झान योह बायलो प्रकार खाऊपाचो इटालियन देशाचो प्रकार तोह तोह फुलुकां निर्मान झालो पंश तेतून आता खूप काई काई चेंजेस जालेत सो तेचेर खूब तारे तारे चे वस्तु घालतात आनी खातात जशे की टमाटो, आलमी, ढाबु मिरसांग, कानो, ऑलिव्ह आनी खूब काई काई।